Ala harus prioritaskan duas nou karna ekonomi no konservasi lingkungan na boe penting, jadi mampaletak kala harus prioritaskan duas nou.